من أني نتعرض للبرودة شديدة وإلا للحر الشديدة نفضل للبرودة الشديدة حتى نتصور ناجم نلقالها حل أما الحر الشديدة ما نحمل شيء أثر في البدن بصفة عامة شخصياً نفضل البرد على الصخان وسبحان الله هيك جسدي نختار أن نكون بردان على إني نكون سخونة.